Hisambia maako kwera mringa na sabuni na mringa ukole mnunga ulietika shinu ngau hutamlwefo, mringa hulitika ngo mrimga ushausambia mako kwera mringa wetika pasambia maokokwa kwame sambia maoko kwande sabuni kwasambia na sabuni basi kube kweruru ndilie sambia savika misia tuli basi uvama kwa famela kwauchia kwasinga